A, pos pueis de reselval la tu abitança d'otel online mu ligera i facimenti. Alo primeru, precura un sitiu web o un pograma pal mobi de confiança que tenga otelis en el sitiu que quieris vesital. Endispués, entras las fechas dela tu vesita i el númiru de pressonas. Vas a vel una retahila colas ocionis que ain disponiblis, i pueis vel las sus retrataúras, precius i servicius. Quandu descogis l'abitancia que te cumpri, achucha nel su anunciu pa segurá-la, arrayas los tus daus pressonalis i de pagamientu. I en fin, vas a recebil una conhirmación por correu eletrónicu con tolos detallis i enteracionis aparentis dela tu reselva.